Ia, momba momba sakafo ndrô Kore dio siody ndreky irô <hesitation> ten̈a manan̈a fomba ndrô irô e. Ten̈a ny dre hanarany hany hoanin-drô zen̈y ten̈a ny irô feky mahay izy. Fa vary fo zen̈y <hesitation> aharaka ndrô raha maro maro arakà ndrô legimo, arakà ndrô hena zen̈y zen̈y ten̈a ny fo hanin-drô.